أكيد نـ نتعلّم اللغة الصينية لأنه في خاطري نتعلّمها بعدما تعلّمت اللغات الأجنبية لخرى لي كنت باغا نتعلّمها. ضركا قعدتلي الصينية، لكن راها جايتني شوية واعرة باش <hesitation> نتعلمها. <hesitation> فإذا قدرت نتعلمها تم تم نتعلمها، او تاني لأنها <hesitation> لغة بدات تنتشر و راني عارفة الا تعلمتها راح تـ تفتحلي أبواب كبيرة او فرص <hesitation> بزاف.